סאו מ'האט די- אונז רופן עס א זיפל, סאו ווען מ'נוצט דאס האט עס אזעלכע קליינע לעכער און וואס ס'מאכט אז נאר די זאכן וואס די דארפסט זאלן דורכגיין, נאר די קלענערע זאכן וואס זענען גוט פאר דיך גייען דורך די קליינע לעכער. די זאכן וואס זענען גרעסער און מ'דארף נישט בלייבט אויבן און נאכדעם קען מען עס ארויסווארפן.